Anee achame ngalek ap katikanushek, che kitikane lakok, kitikani neranik, ak achame ke ya kimito ko- kokwet ii, ke ngalalchi kei ke kororon, ak ke kochkei konyit. ak akot lakok chuk achame angalalchi aleech ongetepii komye, ongekanyit kei, ongekanyit piik ap kokwet akoi akot neranik ap kanisa kocham achame alechini okanyiti kei, okanyit ne oo, okanyit ne mining, kokanyit kei tukul, koo.